. kébahá iṫie uñim ákuḱ, Śi ĺad aǵwǫ iḱa dé adé ubén ákuḱ ikeniḿ dé ányé éché ányé ebáná bák nḱpo áde llióké anyé lchop. Mmeḱpo uto ammo nwed ltolo anȳe áke katiá ufoknẃed ḿme ūfok áyie lák atie ánye ábené akénim ḋe áliono ke imifilé anyé Iśua ádedé ikṕikáde, enakiben inó, ányé áde itié ákpan ákpan itié ifiok aké Aẃási anoho ḿbon mbakala énam adé ánye áligwo úkan llúng ájid ánnáng ami, ajid iyiehe mmi itie lliniḿ nkpé ñtele adede, ntak ade mbak nkpo ade llúboke fien I chop elanun iche ayen ébahà nkpo ade, ke iniso ke afo ajem nkpo áde ádehé ké úgwém áfo ōr ugwen ntok-ajen áke áfó ayieh nkpo áfe ede, akanime asiak agwo abaha nkpo afe ede, agwo ade amalung ika, ḱini afe ālubába kē uģweḿ eḱebéne nḱpo afō yak eñe aj́én āfo. ñtat itie <hesitation> unim nkpo afọnọ ádedé.